په هسپانیه کې لا توماتینا یو مشهور او ځانګړی جشن دی چې هر کال د اګست په وروستۍ چهارشنبه د والنسیان په بونول ښار کې لمانځل کیږي. دا جشن د رومي بانجانو د جګړې په نامه پېژندل کیږي چې په لسګونو زره خلک په سړکونو کې سره راټولیږي او یو بل ته پاخه شوي رومي بانجان شیندي. دا دود په ۱۹۴۵ کال کې پیل شو.